حيوانى المفظل <hesitation> هو الكلب، أحب الكلاب لأنها وفقة وصادقة ولها القدرة على إظهار الحب والحنان بطريقة مف-مميزة والوفاء أيظا نوعا ما أو دائما الكلاب دايما يكون <hesitation> الكلب دايما يكون جمبك يعطيك شعور بالأمان والراحة، وكمان الكلاب ذكية وسهلة التدريب وسهل التعامل معاها.